Ámi mmésé ñnám úsén émáná ámi, ámágwó úsén ámi ñkémánáké k'isúá ádó mmésé ñnám úsén émáná, ébémi anám ánnó mién, iná iká itié údiá úwém ikidéb úkód iwónó inún̄ idárá ñne mbón simma n̄yién, mbón ámi iná ínun̄ ikónó ámmó ikámá iká dó, inúñ isoo mbiré ibiré úkéd ágwó ényúñ édárá, énúñ énékùnék, iná inék kwá sútó únék, enúñ ébiré mbiré, ékwó ikwó, ékwó ikwó úsen émáná énúñ énó mién, <hesitation> úkéd agwó éná dárá ájid idiá mkpó, iwóñ mkpó, itá mkpó, ségwó ájéjém úsénídé áyá tá inúñ inyie áfóñ si siné. colour áfóñ sinún isinné ájid igwó idá úkèd ájid énúñ éliónó ké ajid inám- <hesitation> ámi ñnám úsóró úsén émáná ándó ásé ném étiéti, ñnúñ ñkob iném, ñnúñ ñdárá k'úkéd mkpó ádó.